Ing' amitwokik cha chame ane, achame amitwokik che uu kimyet ak ingwek, ng'amu mii ingwek kapiloshek chechang, mi ingwek chekekureen iin ko mi mii ingwek ap kipkaa che uu socha ak nderemia, ko nderemiandet kotareti moe komauiit, kokoraran ing'wek ap kipkaa ochei ak kimyonoe ko taretin kora kimyee inyoru ikimitu, tesun kimnatet si muuch iyai paishonik, akepianyi komye, kimyet ko ng'ap kopa akoi kopek, kokoi komi akoi komi akoi koput pand pandek eng' choke, i- i- iituchi akirekte ii- ityeme ii- icheng, icheng icheng akoi inyoru pushek, ak ng'andaa kialdai, ichen'e icheng'e itochi irektai akoi ii iker ile kenyoru rapishek sipiale pushek kai, ng'amu ng'ot ko me aam kimyee komaiyae kasi, ko yoche ii- iicheng kap icheng ochei.